اللغة الألمانية لأنها لغة مفيدة جدا و <hesitation> أغلب الوظائف في الوقت الحديث يعني تعتمد عليها، في وظائف جديد تعتمد على اللغة الألمانية، وهي تعتبر لغة <hesitation> ممتازة جدا يعني الواحد كان يتمنى إنه لو كان نتعلم هذي اللغة، وطبعاً بالنسبة ل <hesitation> الكلية إللي أنا أدرسها هذي اللغة مفيدة جدا للكلية إللي أنا فيها.